Nainy nyo nating kaka rou, nyo nating tagei firou ya nei <noise> vurots an kovio mas nating fagaa faarof tan fo kat nating kat ror ya, ri te see fafaging, ri mas tagei ror kat tana tsoiny kat tana moun, kat ta rof tsuri na fuan, ri te see fafaging, ri ma faging babainy vaare, ri te see nom a mesmes, ri te see fafaging <noise> kat tsuri <hesitation> tsuri na faun kat rori ri te gumfaarof vou, kamiror guei ri te kaa faarof fiisen men guei tsuri, mes nainy ka tsuri, kat tsun tsuri ri te <noise> baing gum faarof vou, tsoiny ana moun ma <noise> tagei faarof fo kat tsuri. Tsoiny <noise> komainy non na moun ge, moun komainy non na tsoiny, ain tsun kat tsun tsuri ma rof <noise> ana ri te see <noise> fafaging. Mes nainy tsinan na tsoiny ge taman na tsoiny, tsinan na moun ge taman na moun bainy non tsoiny, jijiu, tsoiny sisimok, gen tsoiny nating kat vavis ror tana mes a moun tete tana moun ge nanaa tana moun komainy non moun komainy non na tsoiny a bibinun tsoiny a rof, tsoiny a fafatouf an tsoiny a pining jiu, tsoiny a pining jijiu tana toto tsuri, mes nainy tsinan a tsoiny ge <hesitation> taman na tsoiny, komainy ror moun bibinan, ping ma kat vavis, moun pining simok ge moun pining komainy a mes a tsoiny, tsinan na tsoiny komainy non ya Komaing fisok rou kat tana moun na rof, nainy ri tagei ror a moun na rof, kat tana tsoiny a rof, ri famanat ror, ri te kat buiny sen vagum iny fatobiny faging tsuri